ପରଣୀଚର ଜୋ ଥା, କଈ ପ୍ରାକାର ରହତା ହୈ, ଜିନ୍ତୋ କୀ ସୋଫା ହୀ ଗଲା, ଇତା ଘରେ ଉପ୍ଯୋଗ ହୁଏ, ଜିନ୍ତୋ କୀ ଲିଵିଂଗ ରୂମ ଆଦୀ ଵଗେରା ରହେ, ବହୁତୀ ଅରାମଦାଯକ ସୋଫା ଥା ଇତା। ଫିର ଆସେ କୁରସୀ, ଇତା ଏକ ଯା ତାରେ ହୈ ଥାରୂ ଅଧିକ ଵ୍ଯକ୍ତି ଲେ ହୀ ଥା। <hesitation> ବୈଠକ, ଏକ କୁରସୀ ରହାତା ରଖ ପାଁଡ ରହେ ଥା ଇତା କୋ ବୈଠକ କରନ। ଜିନ୍ତୋ କୀ ଟେବଲ, ଇତା ରହେ କିଚୀ ରଖୀ କେ, ଖାନା, ପୀନା, ଜୋ ଭୀ ସମାନ ଵଗେରା ରଖା ହୈ। ଘର ବଲ ରେକ ଭୀ ହୁଏ, ଜୋ ଥାରେ ପାଁଦୋ କୋ ରଖଵା ରହେ ଥା, ଏକ ଵିସେସ୍ଟର ଅଲମାରୀ ଥା ଇତା।